Séré sou ga foné bé kita ankha nan khawa, an khana khalé londi awa diamané nokho, haranda gna anga sardé ya débérini angana fo kitéyé, an kha raga hari komo fili tougana limpot wo kouna ti limpot, wanda limpot fé méné ankha nan khawa ken débérini, yo wo kou nkou plassi nkéŋa gouvernement nkénda nké ké yaani, <hesitation> a fasso nguébé gnani. bawoni a ya gnana wo kha béni guéni peupoulou ŋa wo khana dou kourossi wona dou tanga wona gouvernement ndéma fini ŋa fini wona wassi débérini, diamané nokho ga fo bonondini, wo kha devoir gnani kéŋa wongakhaw koun débérini yo kha pour démandé mokhon tanan ké, nkéna kouya tou tani.